بالتأكيد يمكنني فهم التواصل بعدة لغات منها العربية, الإنجليزية, الإسبانية, وغيرها <hesitation> هذه اللغات هي من أهم اللغات العالمية, وأود التواصل بلغات أخرى, بإذن الله سأحاول تعلم له- لغات أخرى, مثل الصينية والإسبانية, والألمانية, والفرنسية, وغيرها من اللغات.